Misy telo karazany tsakitsaky laniky agnatin'ny isan-kerigniandro: <hesitation> sambosa mety mahalany sambosa folo, <hesitation> nem mety mahalany nem eo ain'ny fito na sivy avekeo brochety folo na roapolo.